<noise> to sum kwa di da ka du ɗuma puramai atuwusika di dikaya ciwaka kaduma purameka to du kuwa bi de bafo du busi busai fas <noise> du bi dimaya hibir du. kiyusi di baiya asibiti du bi dimaya liɓir du tsaya magunguna du busi ti da sau <noise> ka di bu simara saukiyai di ɗimaya libirarau hamba da dima jika.